E nder moiireje de jomirawoo waɗaniyam hikka, miɗo hala ɗo kunyal gotel faa hande e ɗe ngel e heki non an noy jomirawoo <noise> waɗarini min moeere nden. Mi waɗi ngesa dubi tati. Dubol arandehol kebumi ɗon <noise> sakuji sappo e jewe. Dubol ɗiɗahol ngaɗumi <noise> kebumi sakuji sappo e tati e feccere. <noise> ko buri e eccinagon e mi ndarangol na gesa kan kawaɗi sakuji sappo, e dow moeere jomirawoo sai gesa ka kawari ka waɗi sakuji sappo <noise> e jewetati ayi fu na non lati moeere beydare ni e gurnan an sanne.